Pos a ca día passu dentri sessenta i noventa menutus hundiendu, unus venti pal almuerçu, unus trenta más menus pala merienda, alogu un ratinu pala merendilla, qu'esta es más froxa, i unus venti pala cena. Essu ala semana sedrán dentri sieti i dies oras arriba abaxu, en cuentandu tamién los dìas que lo hagu tranquilu. Yo es que tapocu no tengu costumbri d'echal muchu tiempu ena mesa.